Hataholi hida sala duduafik neu busa, busa makaak, busa kada namanene lamatuan na, busa ta nalellak lamatuan na dalen na, busa matua so na busa malelak, busa ta nahik nakaminak bola.